א זייגער האט אלע מינע נומערן ארום און ארום און ס'האט דריי הענטלעך, איין הענטל וואס ס'דרייט זיך יעדע סקונדע, איין הענטל וואס דרייט זיך יעדע מינוט און איין הענטל וואס דרייט זיך יעדע שעה, און ס'איז אנגעשטעלט אז ס'שלעפט <hesitation> די קל- גרעסערע שלעפט ארום אביסל די ווי קלענער די ס'איז און אזוי דרייעט זיך עס פון אינעווייניג.